जन्मदन को मतलब होवे है पैदा होभो। जी दन अपन पैदा होया था उह दन खुशीया आ जावे। पाठिका फोड़े, मिठाइयां कावे। फेर अपन बारह महीना का हो जावा तब अपन जन्मदन महानव है। और कैक वेक काटा, खुशी मनवा उन्हें केव जन्मदन। ई दन अपना घर वाला दान भी करे । मंदिर में भी जावे। इने केव जन्मदन मना बो।